दबत् त्सै त्सैब जेन्ग् बैकिन्ग् न्गौक् थन्ग् नेअ अर न हैकिन्ग् न्गौक् थन्ग् नेअ बन्ग्सिन् मुजन्ग्। अन्ग् नि मुते, अन्ग् बैकिन्ग् न्गौक् थन्ग् न बन्ग्सिन् मुजन्ग् बने हैकिन्ग् न्गौक् थन्ग् नेगदिक् हुइ। द बैकिन्ग् न्गौक् अन्ग् बिके रिदे खलम् न बन्ग्रे मुजन्ग् बने, दरोन् अन्ग् <hesitation> बिके को मुजन्ग् बने, अन्ग् बिके सलै नने मुजन्ग् बने। सित अन्ग् बिके सलै ये, अन्ग् नि गिस गिस ने मुन, अर गिस गिस ने मुन बन्ग् बहए कौकोने मुजन्ग् नन्ग् बहए तेन्सून् फुर फ्री जै ये। तो अन्ग् हैकिन्ग् <hesitation> न्गौक् बए थन्ग् नेअ मुजन्ग्, करोन् हैकिन्ग् न्गौक् थन्ग् बतए निनि देहय मुजन्ग् हि थै ये, निनि एक्सेर्चिसे खलम् नै जै ये। तो अन्ग् तो हैकिन्ग् न्गौक् थन्ग् नेअ बु मुजन्ग् <hesitation> बैकिन्ग् न्गौक् बु मुजन्ग्, द अन्ग् तो <hesitation> बैकिन्ग् खलम् न निनि मुजन्ग् नन्ग। द अन्ग् गिस गिस खलम् मुन्जे हेअल्थ् नित खै नन्ग् थन्ग् मुन हैकिन्ग् खलम् नेअ मुजन्ग्, बेने अर अन्ग् निस इसु।